افضل انو يكون ليا ضعف عمري لأن هذا الشي حيخليني انو اني ارجع استراتيجياتي الي اني رايدة اخليها اولوياتي و ايضا هذا الشي ممكن ليا يكون فرصة من انو اني استثمر بمالي و ايضا استثمر بوجودي داخل الحياة و اعرف هدفي شنو هو.